أفظل نصيحة، نصيحة قدمتها لي <hesitation> الوالدة الله يحفظها قالت لي: مهما علاقتك باظت في الدنيا ومهما فعلت معاصي وأشياء كثيرة خلي في صلة بينك وبين ربك، إللي هي صلاتك يعني ما تقطعها ابدا، إن هذا شي يعني يكون في صلة بينك وبين ربك يعني الصلاة <hesitation> إذا قطعت أي شي أو كل العبادات إذا سويت أغلب الذنوب ما تقطع الصلاة أبدا.